Haa haa, hii yela itangi ikali flaa. <noise> Bali yela ikaleta vintu vingi sana. Mazani italetia muda umi maleti flaa, muda umi maleti yasala. <hesitation> aywezi kaleta flaa, <noise> haa haa. Kwa sababu hii yela ilinijanga motos ya flaa. Muda umi maleti flaa, muda umi maleti yasala. Kufini ilinijanga moto ya flaa, chikutakua binadama unotulie, kulingana kutumia ni yela, iyo vungu kuitumia. Hii yela zinoucha kupata dikwenye ni isuwezi kulinayana ya pijana. Yashala kutumia hii yela ziao kuchanga moto, yamuia kutisha zao ziao. Koi hii yela zinoucha zilikwenye ni asisi zima. Zizakulingana na malezi kundeano tuwalela yana itu. Hii yela zinoucha zinifikofo, zikapela zidi ila. Malezi yana itu yano, ya itianga moto. Kulingana na malezi yana itu, nakuta <noise> Umuana umuma pelali ni yela. <noise> Kwa zia wifi, umuana umuma pelali ni yela. Zia kumula mama kwe, umuana umuma pelali ni yela. Watishu mtoha kwe. Kwa hiyo hii yela zia li, zikutoononela yana kwa kweli. Na yana yononeka yosi, <noise> hii yela zina kupata zizio. <noise>